علم کس تعاقبس منٛز شکوک وجودٕ چُھ اکس انسان کس طورس پیٹھ علمچ لامحدود صلاحیتس غیر مقفل کرنچ کلید کس طورس پیٹھ کٲم کران۔ شک چُھ سُہٕ یُس سوال چُھ جنم دیوان۔ سوالَو بغٲر گژھہِ نہٕ کانٛہہ انکوائری تہٕ کانٛہہ بہتری۔